يعني أنا أحب أزرع النخيل والتمور واجدادي كانوا يزرعونها من زمان وعندي شجرة نخلة صغيرة في فناء البيت اسقيها كل يوم وأعتني بها وانا أحب يعني اشوف التمر وهو ينمو ويتحول من تمرة صغيرة إلى ثمرة كبيرة وحلوة يعني انا اصلا انا أحب الزراعة كثيرا وعندي حديقة صغيرة في البيت أزرع فيها خضار وفواكه واستمتع وانا اشوفها تنمو انا بدات أحب الزراعة من فترة قريبة ولدي بعض النباتات في البيت بس لسه اتعلم واكتشف أشياء جديدة